nheha ngbayarum nnama nama boh moda wehla amoh oshi nha jiwa nu omuah noh nya wuri arm e noh doy neh eya wuri oneh ele ruhui mah hire mah owere ijo medu igweru ishishi lji na-akah meh ili-ah odi kor anoh hia ntu-ogwu imeh moh li-ah oshishi kam owata nhe ina kani-ah ngam mowota nhe inakani-a mat-mafi jill jina megah megah otu ngboro hibo ghuna omakana nhe ngbuo- hiho kam nbu because of njina nuh osoh izudum izudum nyah nnama na ayah amahia nye nweh maneh ezeh nye wah ziko nu eji ham obula nheji ama exactly dukwo warri nhi kini because noh omagwu nu iyekam bu nye nwah nyewah nah okpa neze already okpu ru ukwu because of nu obeiko <hesitation> uchiria na apia ishishi na-azu onoh eso neh ezeh ibia-ki nga nvu-izi nga owu-izi <hesitation> ndan kpara owu papam akpara owu ke ozene aku ogwuga obiha obiakam omeh eji na akah na abia na bia atah nah akah owu kam nna tah nah akah happle la yah mah mah nna bia di papa nhia yadebi ni imeh oro-a useh ka na ba ni imeh omoroh Because ou omahia yeh papa nbu nihina ni owu kam megah meh garri kam bita̱h nu oro keh beh mere-eme ebiala gba-moya owu ja biaye omuro piyo-a onu because ayi nah dazigidah ayi kene emeh nu umuwene lawuru eren ngam awugu owu kam wanem nmali wereh bia nahiaya and iyire-eji-ayira owu jo oso-homa because omahia kwelem ayidum nha nu oro-ayi obu onodu ayijiri kpa nyabu owu nyamaesu ngbayam omu-anoh kam ikpala-ba kpala-ba nke oma bahi bahi nyewei amah